To ii borey zey, hunkuna day ŋwaaro kaŋ ay ŋwa, ŋwaaro no kaci shinkafa no ay ŋwa, moy zo no ii gane a se. To moy zo mate kaŋ i gan te da, guna d'a goo nga kooso ra ni gan sambu, ma kwaay ka nangu be'ri kaŋ dan kala aga tun kay deeney ze moso-moso na ga tun kay i kayna. D'a tun i kayna kaliŋ ma di aga soobay ka beeri kala aga feeri, aga feeri nga boŋ se kala aga dira kwaay a goo ga dira kwaay beene. To d'a dira kwaay beene din, kala nima di aga niinay ze fo ka d'a to lokaco kaŋ aga ba ka hay nooya. Kaliŋ ga di aga niinay ze fo ka. D'a na niinay zo din ka, niga di aga ize yaŋ k'a gaa koosi izo ga haray, bundu izo ga haray no niga di aga izey ka daban daban izey din d'a ni ka, kala ama kwaay beene izey i ga baa fa i ga baa, zama manci boro ga kay kani laasabu no ize marje kaŋ goo aga. Nima di ama haŋga wane tan nee haray, ama haŋga wane tan nee haray ama tun kay ama kwaay beene ama ye ka haŋga fo tan, ama ye ka tan nee haray. Yaadin no aga izey ka kala ama kwaay beene, kala ama to non kaŋ aga Mo dan. D'a na Mo dan niga di izey din kala i ga dan ka fatta ka te, niga di izey sosai no niga di i ga hayo da kala ama to k'a yaŋo ga man kar ama te.